Au bahi dêezem nuruu mîšil taara salamalekum unnu taara dazagaraa luga ai galli fintir ni ara unnu mîšil nasara ye taara ye amma ye ginna caadinti ni daa yêendirii jikuu tan den ni suwal du mura ru arab duro buranir. Arab buranirŋare tahiyaatin arab mire unnu addii wasaa jentii ciki. Au wasaa jentii cikuu ginna mašalla buru gali. Au taaran dazaga jika amai mîšil suma arab daare nda kee. Tani mîšil arab daarde kee unnu buru arab mašalla buru wasaa jentu. Unnu mîšil <hesitation> inii nasaraa na ginna mašalla dazaga ginna fiinti ni unnu mašallau buru gali. Unnu mašalla dirdiŋa ru taara mura ginnan na mura dazaga miina. Amai mîšil unnu luga daare nda kee ni daa buru yêentirii jikire nda koore tiisoore unnu mîšil Cad daa taara ini kui kurukurugire tani mire lakin amma ru tir talumur ni sîi jiir arab buru buranir. Arab ru unnu mašalla alhamdillai mašalla unnu ina wasaa jentaa buru muntu ni. Au ina buru muntuu ginna na mašalla sîin du ammaa ginna dazaga haraitinne ru ercintu dazaga finti ni dazaga mura ru unnu sîin nu nasara dazaga gaa na hanaitinne ru ercintu fiinti ni taara ru batan dahaaba suwal huntu dazagara u juutu. Au suwal dazagara u juutu ŋa na ginna nima ta tinta fêsertir yentir. Au fêsertir yentir ŋa na ginna mašallau au buru gali ni. Allai tahiyaati ri amma ntiraa ginna kui wure ni. Ini burantirii jikuu ginna Allai her gise ni. Allai mire turku ru ginna caajeeti ni au ginna te kee tiisoo na ginna au dila ammaa ginna Allai êyir ñente. Unnu mîšil Cad daa Allai unnu zal mušuri ma kui terii ciŋa ginna na mîšil au te daa dirayandirii jiki na. Au mire mîšil Cad unnu arab buranirii arab ye tani unnu înni buranirig? Sîin du mire jiŋa ginna arab haanirdi. Ti kee di tir ni amii addii teere keenoo tira tir ni ini tira wudur. Ini tira wudur ŋare arab ru ruuyi jenii inuu mire haanirde tiisu. Au mîšil haanirdi tiisi ŋa arab ru ruuyi jen teere amii addimuu na arab haraiŋii ru to tani înni keene arab haanirdaa nir ni addii ginna kînildin. Kînildiŋare erdir ni mîšil <hesitation> mašallau arab alhamdillai karanir ni arab karanir ŋa tiisiŋare amii addii gedde inuu zaa wasaa jenaa ŋa ru arab ru wasaa jenaa ŋa ru tir ni tani zamur wuduruŋare halas pêti aa arab tani wasaa tenima gedee e kee e keenaa to tani unnu e kee haŋir ŋa koo. Inta înni keene ru haaŋim? Tani mašalla Alla i jen ni karanir ni nêe gonir karanir ni au ti kene ru arabuu ginna haŋir yen. Arabuu haŋir ŋa na ginna au daa fadir yenir ni ginna daa karanir ni au dîlli daa mašalla dîlli dudur. Amai kira mire ini Cad daa mire ini ginna deere ši. Ama yag na ši, fûrru suus na ši, erru usso na ši. Inuu ginna te kee ini faamuŋire tiisoore ginna mîškilaare ammaa tar burandirii jikuure ginna ñaana aŋkala ru buzu na biftiyaada ni dîlli ñaana mêruu faamci na daa yêentaar. Naazire au te kee tiisoore ginna inuu ginna daa yêniisoo na ginna au ini mire yêeniŋoo renne na bêyi, roo tuzunne na bêyi. Tuzoo kancinne na bêyi tinai amma dazaga miinaa. Naazire au te kee tiisoo na ginna amai ŋaana ille kara suma bes amburtaa. Inta mîšil unnu au tani unnu tir ni arabuu mire addii ai ruuni tenuma unnu pêti inta taŋu ru wasaa tenimmoo tani finirdaa labar tayi. Der nuŋu karanirdi ni šinirde ru buranirdi ni aa au ti kee tiisoore unnu indai ini amii addii teere kirennaa zal ereim ni arabuu wasaatenim ni Tani ginna kînildin ŋa ru unnu deriŋa ru mašalla kiranir haŋir au zira. Au te keenaa au kiranir haŋirŋare Mašallau unnu alhamdillai unnu mašalla au te keegoo tiisoore ina buru haanirgaa duro mundu. Aa au bo- a înni yêski daa tirii jii tani to? Amaluma inta unnu yim ai ru kui kira mallaa ŋa karaniŋaa ru duro kira duro înni buru ompurtaa faamum? Au ini kira mallaa ŋa duro înni faamum nuŋoore? Ama mîšil au turoma alhamdû harainne ru ten ni mire arab daaŋa alhamdû kal tira harainni. Alhamdû tusa tûrusuu bes harainni. Ten ni ama ru wun ni alhamdû ai mire tan to haanirdaa dêlilma înni kee? Yi ni au amai inta alhamdû haanimmoo al alhamdû mire ri kiyai cee. Naazire inta sîndi ini dînaa duro înni buranii cii neere unnu nir alhamdû taŋu ru tuurum? Aa tani dîna duro ini buru buranirii jii alhamdû tir nuudiriŋa ginna arab kal buranirii jii alhamdû nuudur. Naazire arab buranii ñii unnu alhamdû taŋu ru nir? Aa arab buranirii jii unnu nuudur. Iyoo alhamdû ai te keekoo yi ni ollo tira goyi ni inii addii naa cen wusaa cen. Ini muu au berke ye tuwai ye ginna ini addima ini addimuu ginna boyiŋaa labar tayi hee. Faamuŋoore ini addima ginna boyiŋ. Au addii addii addii addii alhamdû tisa tûrusuu te berke na tus turon nau terig tuwai na tus turon naagi, berke na tis. Alhamdû tusa tûrusuu ta ginna fii. Au fiimare mîšil au halas nuusîndi înni na harainnaa ridi ni amma kii tuzu ni au mire kui zun ni amma sêle hen ni ammai « A inta yim ai kee ai keenaa înni haanimmi ».« Hêe tani wêen mašallau alhamdûrllai dînaa raa au înnii kee sîri dannoo na au num coo boru intiyaa au tirai ai kee den ni tus turonii na fi jiri cûu fi jiri Te kee busu ru dîni Alla ŋa daa jirin ni unnu mašalla daa jiraa ni mašallau unnu au ginna arab fi jiri ni. Bo arab fi ñiri ŋa ai buru hee gali. Unnu mîšil inda arab duro înni buru haaniŋ? Halas arab ru tani unnu ini ginna ru arab ai unnu addi addi haanirig ruunirig kiranirigaare ini teere na ini owor nuruu ru burayiŋaa ini dîne- u burayiŋaa ai re tani tiisi jeŋi. Ya salaam ai inta ini buranciŋaa ginna oo tiisi jen au te kee yi. Mašallau ai inta ini buru rayi numa na buru dîli. Au ginna tiisoo kisa naa na buru dîla nur au te kee farii. tani raya naa ginna ina ta ginna buru dîli yi. Naazire au ginna tiisoo na masal lu ini mire yêenii njire duro kôoli ini zuntu mire bêyi daa karanii ncoore. Naazire au te kee tiisoore mura unnu taara unnu jikaa ginna unnu mašalla amma sîindu înnii na harainnaa ter fiiŋe zal alhamdû huma mire daa ter fiiŋa ye ginna tus turonii berke ye tuwai ye ter rig ter rig sobou arab buraiŋaa nuu mîšil arab burainii bênnoo înni kee num? Arab burainii bênnoo tus turon na naanni tira. Tus turonuu kôoli naani ãã arab burainiire ciŋa jiran berke ye tuwai ye kei ma metira kam num ncii dowu arbêin kîlometir gor cii. Berke ye tuwai ye alha alhamdûu kas tira. Tus turonii fiiŋaa terig riyaa mire înni soboo arab burainii ciiŋa. Bo nuu înni arab burainii bênnoore firãsaa mire burainii coore inta nêe taŋoo daa ai gor nuŋu kîzei cînni soboo înni? Arabuu daa burainii ciŋa raa ai gor mire sîri dîi. Au arabuu busa yinii ciŋa mire tîrdii ni Alla mire i yêsire kee mire ru gisi cen ni sîindu nuu harainnaa na ginna mašallau unnu teru fii ni Au ginna tiisoo na ter fiiŋare buru gali ndu amma ara mašalla amma kiraindii cikaa inaa i. Au ginna karaintii cikaa inaa i ginna buru gali indi ni mašalla au numa au mura ginna šukurcindu. Inda ini bînaa buranii njiŋa dînaa raa ai buru gali ntin Alla dîlli wasaa na cen. Au ginna tiisoo na unnu tinda na tirdu alhamdûllai nasarai mîšil înni nuu? Nasar mîšil dazaga haraiŋire nuu dazaga kôoli haiŋire bêi tira. Alhamdûllai mire inuu nêe goyi ni lugaa ai burai ni talumci ni lugaa ai soboo ru mire erci ni dazaga fiine tira. Mire walla dazaga haraiŋ. Au abbadan wallai nuu duro dazaga înni na harainni. Naazire unnu te jilla mire unnu mašallau mire i erci ni banan unnu amma zagara burayi ni inii au mîšil mire unnu dazaga mašallau reere mire i dazaga ara suwal du juutii cikuu ye dazaga unnu mîšil unnu nasaruu yêenii caa dazagara gaa yiŋaa mire gûro yêenne cii tira. Înni lugaa ai mire luga cikaa ginna duro cen ni nêe goyi ni au nêe goyi ŋere mire ginna au Allai yêsire gisi cen ni Allai zal tiisi ceŋa ru mire fii. Naazire ciiŋare unnu sobou ru ai kal di erci ni buraiŋare buraiŋare buru haki. Înni? Ini tira inta buranii ncoore kasalan na niisinni hêyin na nis hayin mis ini ginna duro hayin doore ini ginna ru zuntu. Hayin ndoo haanime ra? Hayin ndoore au mire kasalan ni au kasar numa furummi ni au mire neere ginna am dêgilit. Naazire am tikire lau naana nuŋoore ini tee re hayin ndoore hayin ndoore dazaga ru ini tee re hayin kuri bêi. Naazire au te hayin tee re musuŋoo inta kira na haŋimmi dazaga na haŋimmi arab na haŋimmi eŋgile na haŋimmi. Au te tiisoore inta ai unnu hayin ai musuŋoore hayin numa kasar duro dir. Inuu inta nêe buranii njii tiisoore hayin ai kisar numa duro dir na nêe gon na buran. Naazire inta inuu înni? Mîšil unnu halas inta hayin musum ni ini tira buranii ncii ru buranii njoore hayin musum ni inta walla ñaŋir erdirii ndaa der duuzu erdirii ndaa ke- i baa ŋa aya ŋa der îyi ya. Ini te hayin musu inta gûro karanimmi tira. Ini te hayin musoo unnu mîšil înni? Hayin tee re soboo ru diziya ndiraa hayin musuru, hayin musuruŋare yaa hassa diziya ndiraa bizira ru cattuŋa kee yala ndaa na zal ai kee ru bizira ru catušira yi. Inda kira tammi ilim tammi cûru tammi ta ginna ru ŋûlli nuuzu ncii tiisoo hayin musu taŋoo hayin te inta marra du inta kui ncugurunni tira. Hayin te kôoli kui cugurunni. Inta erri kisar numa au bu- i au aŋkalle i addi i ginna tiisoore neere lau addii ru nêski numa ciin na addii erru na inuu înnii yoo na ini neere ru tikiraa mîšikile danni raŋimmo tikiraa Allai na au ru fade bêi. TIkiraa sob na erru neere ru ini kololoma buran na unnu inuu Alla lai ini kôloloma tiisi ñeŋaa haima sob na neene i buran na kun ten. Au te tiisoo ini ai kûluloma inta buranii njiŋare Alla mire i neere turkunciŋi ni Alla mire i sîndu ini buranii njiŋa ginna duro ncurureere rancineere abu au ti kener ginna nceŋi ni. Unnu taara mura sîndu hayin dîriŋa soboo jiran ina muntu saa taara raa jûrutire. Ina muntu ru saga jûrutiraa ina ara mura gura tîdirdi guru au gur dîre cii guru danne cii. Au guru dîŋa mire înni? Guru dîŋa dîŋa ru biriye au dîŋa dîi lakin dannaa au mîšil unnu taara errumi hayin te soom ni wulla kira bôdinim wulla ini tira tijar kee bôdunum. Naazire wulla ereim ni kula duro bôdiniŋoore inda tani ai mire mîšilli biiziraa na înni kee? Zal hayima na înni kee? Tani kasar nuruu mire ini ciŋa înni, Teere duro cii wullaa? Amma teere keenaa mîšil wôtir daa cawii cii au teere keenaa mûto raa cawii cii. Inda oko sop bêlo hamsa ôluf ŋa na tammoo wo înni keene ru amma duro nuuzug? Aa <hesitation> înni keene ru amma duro nuuzug to? Au te tiisoore inta addii nêski numa mire cûron na addii ibinatan ini ai kee ini addii ini tira buran na ina ampara buran. Ama sîri sin danni tira ilimuu tayi ni neere ilim tayi tisoo ini tira ndiŋa neere ru ciri ncenni ni erim ni bôdiniŋoore au mîšil ini te keenaa ginna ampa num dîi hinnoo ampa auma u danni. Ama inta fi nciririi ciŋa masal sun cokke na danni ille neerer bes buraneere ama ru buranii njii ni erriŋoo ama ru neere kui sobou nerigaa ye sobou ini ai buranim ni nêe gonim buranumaa ye. Naazire ini teere sobou ru ama neere fêsercineere ncuurugaa hinnoo ini tira neene kîzei yaweere daa ilim ama- u buraniŋire kee te kee danni. Au ini tira neere buranii ncoore erri dîlli erri nêski numa mûtik hain ru ini unnu mîšil unnu dazaga buranii ncii unnu nir ni ama salamu alleikum woleisam wosu ra num ni kuima haanimme tiisiŋa šukuuma ama ru zaandin nir ni inda luga ai ninda yêendii ñikuu tani luga ai mire buru ayaajine buru owor nuruu goyine ni. Naazire hêe luga înni keenaa owor numa i goyine? Hi luga ai tani marra wahid owor nuruu i goyine. Luga înni kee inta tani unnu koo Alla lauma ru fi re. Naazire Alla lauma ru fi tiririŋoore Ginna au mîšil du amai na Alla lauma ru fi tiri nuŋoo au îiman naa lakin wallaahi usu buru wasaa ñeŋ. Inta lugaa ai înni? Lugaa mire sun daa yêenii ncii daa yêenii ñiŋa ašiman ndin ni neene ru mire ru wurume. Au wurumaa tiisoore ginna tiisoore inta amai ercineere faraha sundi lerti sundi inuu mire wusaa ñeŋo dîlli nizam suma meena dîi ni baadin fariŋoo amma kûi fariŋoo meena dîi ni mêri fan nteere amma ginnai goyi mîšil ammaa ginnai goyindu tartindigire kee înir te kee inta fariŋ. Au mêri ti kee fariŋo înni? Mêri te fariŋoore inta ampa kuire ni inta au ai baadin wusaa ñenaa durii ginna wallahi owor numa cî cii. Unnu mîšil inta an tira au tira haanimmi mîšil doo fusãŋese arab eŋkile šûnuwaa. Naazire ina ara luga ara mura duro sob oko luga mire înni? Kamebu bulal kûka inii naazire. Ina ara ginna duro meenaa ini buranim ni neene luga ara duro buranuŋoo šalla au gurii wasaa ñeŋ au gurii wasaa ñenni. Ciina munduu ginna wasaa ñendigaare mundu bin. Inda lugaa errim buranii ñiŋare ama mîšil înni nuŋoore? Lugaa teere bura nêe gonir ni buranirii jii nuŋoore au nêe gonir ni buraniri jii nuŋoore ama munduu ginnai munduu ginna au wasaa ñente. Au wasaa ñentiyaa te sobou ru inda erri na hêen na niisinni. Naazire unnu mîšil errim inta au turonii dû turon tayi. Dû te erci ni dû tê-i erei fusu. Erei fusuŋa inta baadin tiisiŋar dûu erei ni fusuŋar erema mire inta ašimandin ni baadin tiisiŋa dû taŋa mire erci ni eree fusuŋa erema mire inta ašiman dintin ni baadin tiisiŋa dû taŋa mire eree fusu. Eree fusuŋa lakin au guru sobou inii cûroinnaa ye sobou kiraine šinna ye dû te erei fusoo dau zunduu goyindu dîrii Bizi sobou ru dû te ama guruu jaasu lakin inta au dii kiranumai dû te erei fusoo wallai neene inda au kiranummai ilim tayi koo dû te erei fusoo eremai eree fusu eremai dû fusii tiisoo nu juska dô kîdiri daa tûrtu tusug. Inda dûu mire yaliima mire unnu oko dûu mire erei fusu ŋa ru erei fusoo baadin tiisoo hada numa mire înni? Dûu mire kui mire înni keene ru zîneere hadaf goneere caasiŋ. Au erei dûu fusoo ginna hadaf gonee înni kee caasiŋ nuŋoore? Ne neene mire dûu mire soom sêniŋee dûu mire fusuraa oweere ereima fusoo inii dûu erei fusoo eremuu caasiŋe neene mire înni te. Lakin aŋkal taŋa ru koo dû-i erei fusoore soor kei gal daa naareere eremai baadin tiisoo erei fusu dûu- i wulla gani fusug. Au gonuu goni fusoo goni te- i mura saa basan giraaweere batan goni u gona hina fusug. Fôu tiisoo inta hadaf nima fôu mire dô mire fôu haŋuŋoo mire mîšil dô fôu ta haŋuŋoo neere mire rayi numa înni kee kiseere dô-a ronum inii kîdiri kee tiisig? Bo dô-a fôu haŋuŋoo ginna neene mire hal mire înni keener dô-a sêyineere dô ta sêyineere neere mire daa ampa ntineere dô ina ta kaa daa au ina gura kiseere dô ta mura maana huma daa neere gûro zîniŋee dô ta soom busugee dô ta fôu haŋuŋoo dô-a inii mîšil dô cûu haŋum gona aguzuu haŋuŋoo dô cûu ta duro ginna înnii înni kee yoo dô cûu na mîšil dô cûuwaa mire gona aguzuu haŋuŋoo gona ta mura goni sêeniŋ walla batan dir gonaa mura nuuzeere inta dêlil ma înni kee tani addii kai duro ninaa. Au gona teerei mîšil goŋo gona awuzuu haŋuroore Gona cûu waa caasireere dô kisireere kurtire gon turoma soore fôu kisig. Baadin gonuu erci dô-a wûyiŋoo baadin yaliya tuusoo naazire donuu lakin ŋila dîdiri coona gûr fusunni. Ciina lakin dûu yaa tiisoo na fusug bes. Saaasin ginna tiisii ge inii gonii mayai fusugire erei fusugire ginna tiisoo na fusug bes. Au fusoo inta nuŋu lakin au gurii harainnee tiisoo gona au caasireere inii gonur wudureere walla taajir ini bil tira duro mûurug wulla. Inda gonaa caasiŋoo ta te gonaa caasiŋoo dahaaba inta taajir duro tînime bêi tira. Lakin ilim taŋa ru koo dô cûu waa mura gona awuzuu haŋuroo gona cûu waa caasireere dô kisireere kuudur dô-a duro toorug. Woo goni turomai dô cûu waa ye saage ru foŋu fôu kisiŋaa labar tayi hee. Mura fôu tiisoore fôu tiisoo inii teere dau nuruu ŋa koo fôu tiisoore mire mîšil au bô-a cûu kuurume inta ye gonaa caasim dô cûu yeniŋoote saasin ginna dûu- i fusug. Fusii ginna zîtinii ciŋa hinno ke- i saa ncawii cire bêi. Ille zîcinii cii saasin ginna unnu sana tômu nuuzoo fusii coo mire cusuu labar tayire. Te tiisoore buru cussu ni au neene ginna tiisoore ini ai unnu ilim mire ginna ilim mire ntiyaare ginna ilimre ilim. Ilim mire ini kirigire nî. Ilim tamme koore mîšil inta unnu halas gursa raniŋoore gursu te- i wona njîrinig. Inda ini addima owol ŋa gursa tabanimmi owol ŋa ilim numa taban. Ilim numa tabanuŋo ilimuu tayi tiisoore gursuu tayi. Unnu au guru direegiri ilimuu soweere naazire ilimuu soweere direegiri gursa burayiŋ. Unnu teere dau nuruu ŋa kookoore ilimuu unnu kôoli dagirdi. Ilim mire ŋa nar gon owel ŋa aa owel ŋa gursa dagirdi ilim buranirig. Ilim buraniree gursa buranirig. Inta ilim tamme tiisoore naazire gursa gursu mire kôoli sîri num danni. Unnu tani teere dau nuruu ŋa jiŋa ilim buranireere gursa buranirig. Ilim tamme tiisoo gursu buranuŋoore baadin halas inta au gursu mere gon tayi tiisoo am guru mire gursu dîi ru ke- i ini gisigaa harayinni gursu dîi tiisiŋa baadin kêlkil waaŋo inta ilim tamme tiisoo kêlkiluu taasigire? Ha allau wulla au kûlunuŋiree wusaa nceŋ. Wulla ini tira kiseere neere mire wusaa nceŋ. Teere dau nuruu te kee tiisoore ama muntuu ginna ilim suma burayaa. Ilim numa buran luga amma muntaa ra buran. Luga amma muntaa neere buranii tiisoore ampa nciŋ. Marra wahid ri ampaciŋ. Unnu luga amma muntaa ru koore hal ampa ciŋaa ye naazire hal neene mire masal num dîŋa ye au luga te ginna hal naana neene i tiisoore azumancineere ini tira masal num na dîi tiisig. Feere ra num na dîi tiisig. Neere kui tiisoo ampare num na tiisig. Yala naana ampare hundu tiisig. Duunaa i ampare hundu tiisig. Duunaa i duwa hundaa ampare hundu tiisig. Duwunaa i duwere hundaa ampare hundu tiisig. Walai ina ara ginna taara ampajintoo ini ai cussuu labar tayi. Ai ilim turonii inii zîrriye numa tômuu ginna inta ilim tayi tiisoo zûriye numa tômuu ginna cusu ru naag. Au zûriye numa tômuu ginna cusu ru naweere neene au mîšil yala na cusu ru busugi. Neene na cusu ru nuuzug. Amma neene kaana cusun nuuzug. Amma neene kaa ni amma amma num faamî numa na cusu ru buzug. Amma ôwelan bil ôwelan nufatiyaa ôwolen bini ôwelen ten na ilim burayaan. Hassa ilim mire ama oko ndu jaaki gurti ncen ni ilimuu mire gurti ceŋoo ilim te ilima gurti oko ncen. Ñeŋoo neene mire ilimuu mire înni kee kisiŋ dudur? Ilimuu înni kee kisiŋ? Ilim te raa daa tan ina mundu buranirig. Ilim te raa daa inta kira numa addii bu tiisiriŋa kee addii mêzir yen. Nêešine na kee tiisoore inta ke- i tee re tiisoore Maašire ta ilimuu mire addii nceŋoore neene kui ru buru ampanciŋ. Ilim te walla ama ŋa usso kurtu oko wulla lokol nîrinaar. Wulla kuruur mêderesa nîrinaar. Aa naazire wulla mîšil kuruu ru luga kuri fi nirdaar yiŋa ru inda ina ara ginna duro ôo inta ini ai sîri taŋu danni num. Amii neere keenaa mîšil êgine num ncii tiisiŋa ru naazire ilimuu ñen ni neene ru faru ñen ni wasaga huma ru ilim ai neene goniŋoo neene ru kui ru ampare num tiisigi yinii wasaa ncen ni inta hêyi ilim ai tani sîri nir buru dîi ni ilima wob na ampa nir kuire dîi ni. Naazire tani au ai farigaa kee wulla der lokol kira nirig wulla der arab kiranirig wulla der luga ai nuŋu siin harayiŋ daa yêenii ciŋa wulla luga ai der fi jiririg. Hi Alla jan ai ginna ru neene tiisoo na nêe gonim ni daa fi nciriroo wallai suma wallai nêe te neene gonum ni dîlli daa fi nciriroo au neere buru ampare kui ru ntiisig. Au ini te tiisoore ginna ru au wal ma ginna na mîšil înni nuŋoore? Amai dêe muu ni num ên nimii duunumii ginna tiisoore au taara ilim buranirig. Unnu sobou ginna tani mîšil unnu arab ai haanirdaa daa tir ŋa ginna ru ina ara ginna daa kiranirde gor hee. Mîšil nuu amii addimuu nuu arab te Ruuyi jen ni taŋu ru hee gindo yîni gi yiŋa ru teere mîšil înni au bui. Geede aligiya bôla musur tar. Noo yîn hêe gindo gi yiŋa ru nuu amma muntu ciki. Ke- i teru mîšil inta au kirade yin cii. Tee re sobou ru erdir ni arab tani buranir. Arab buranir wa au ginna tiisoo na mašallau addi nêe gonirŋare unnu tani ini buranirigaa ginna suma ru kûro haŋir ni suma ru ilim ni suma ru ginna ru bu tiisi jen ni. Au te tiisoore nuŋu mîšil yîn kirare ru nuŋu feñaa musur feñee dau duro feñenir ni kûrukura mûurug ma nirig ji niriijoo ilim te kôoli haŋirdi. Ilim te kôoli abadan di haŋirdi. Unnu te jiran tani teere mire nêe gonir ni ai buranir ni mašallau yaliya înni mîšil arabuu wasaa jeŋa ru tani nuu tidirdaa ilima nuu kisirde ru yaa hasa tiisoo nuu tani teere bolkodinaa labar tayi hee. Bol kodine baadin yala niraa tiisoo na kira dînni. Teere tiisoo na erdiroo na kira tardi. Au ginna tiisoo na unnu ai kee tiisiŋa ru tani buranir ni nêe gonir ni <hesitation> erdirŋare unnu mašalla Allai ina munduu ginna ru taŋu ru wasaa jen. Naazire au wasaa jeŋa unnu alhamdullahi arab lau ini gêser tardi. Naazire au ai- i unnu zal mîšil erci ni dazaga ai dîlli buraimare ŋa ru Allai dîlli nêe ni Allai turkuyaan ni. Dazaga dîlli ñaana erci ŋa ru ̧zal wasaa ceŋa jaijaire ši zal inuu mire mêri fatir ŋa ru dîlli ri ni mêri mire mêri deere cî ru diri ši tira. Mêruu farima mêruu ampa diŋire kee mêri dîlli baadin tiisoo mêri masal dîi ntirii yii sîri sin dîi ni. Ina ta kaa wasaa yentaar tira. Deere inda ni owo inuu mêruu farime deere erri yaaŋo sîri danni. Ammai ini luga nduruu buraine tira. Ai taara koraš buru jentire tira. Amma luga nturuu buraine dazaga gaa burainii cii tira. Gaa burainii cii tira amma muntu ru unnu mîšil gaa buraidoo hakindinni. Unnu siin ai nêe goyi ni gaa burainii ciŋa sobou ru ertir ni taara na ginna dîlli turkundir ni ertir ni dîlli wasaa yentir na hal taara yêentirigaa ŋa ru mire erci fiyaa buzune na zal ampa diŋaa ŋar tiise. Mire ziyaa hinaa amma zal kii cikaa na ampadiŋaa na gise. Mire kaanaa ampadintigaa na tiise. Naazire au te tiisoore ginna nêe gondu na wasaa yendu. Jaijai nda ini tira nda lobolobontimmi nêe gondu na wasaa yendu. Au te tiisoore nêe te ginna goondum ni wasaa yendiŋoore mura Allai ginna siin mire tiisoo turkiiŋi ni. Naazire mire ginna au faamciŋi ni. Faamcinee inuu mire ginna turonii turo unnu mîšil unnu inta orkoi turon tayi. Orkoi turoma tira arrii fusoo sêiniŋ wulla arrimuu arrimuu mire sêiniŋ wulla dahaaba gonu jaasiŋ. Orko te orkoi arrii fusoo sêiniŋ wulla dahaaba gonu jaasiŋ. Lakin herma mire au ku am kuruu ŋa na hanirdi lakin ni nuruu ŋa koo orkaa arrii fusoo arrimuu caasireere orkuromii kisirig. Orkuromii kisiŋoo ŋili kîri duro tiisoo orkuromuu têrki tiisiŋa ru wûidi ni inta orkuromuu arrii fusugo orko arrii fusii ginna inta caasim orkuromii kisii tiisiŋa ru mîšil <hesitation>